මට වැදගත් දෙයක් ගැන ඔබේ උපදෙස් අවශ්‍යයි. ඔබ දන්නවනෙ <hesitation> මම විශේෂිත හැම තීරණයකදිම ඔබේ උපදෙස් ගන්නවා කියල. මොකද ඇත්තටම <hesitation> ඔබ ඉතාමත්ම හොඳ මිතුරියක්. ඔබට හොඳ ප්‍රඥාවක් <hesitation> බුද්ධියක් තියෙනවා වගේම <hesitation> ආත්මාර්ථකාමී නොවී <hesitation> ඊර්ෂ්‍යා නොකර <hesitation> මට හොඳම උත්තරයක් හොයලා දෙන්න <hesitation> ඔබ හැම වෙලාවෙම කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මේ වෙලාවෙදිත් <hesitation> මං ඔබේ උපදෙස් හොයන්න හිතුවේ. මට <hesitation> ආචාර්ය උපාධිය කරන්න අවස්තාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම රැකියා කරන ස්ථානයේ ගිණුම්කරණය පැත්තෙන් <hesitation> මට උසස් වීමකුත් එක්ක <hesitation> රැකියාවේ මිළ <hesitation> වැඩි කිරීමක් <hesitation> වැටුප් <hesitation> වැඩි කිරීමක් යෝජනා කරලා තියනවා. ඉතින් ඇත්තටම මට තේරෙන්නේ නැහැ මම ආචාර්ය උපාධිය තෝර ගන්නද <hesitation> නැත්නම් මේ රැකියාවේ උසස්වීමට යන්නද කියල. මම දැන් වසර පහක් තිස්සේ මේ රැකියාව කරනවනේ. ඉතින් මේ උසස්වීම කියන්නෙත් මට ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. මොකද ඒකෙන් <hesitation> මගේ වෘත්තිමය වටිනාකම වැඩියෙන් පේනවා. හැබැයි ආචාර්ය උපාධිය කරන එකෙනුත් <hesitation> මගෙ අධ්‍යානික පැත්තෙන් දියුණුවක් වෙනවා. ඉතින් කරුණාකරලා මට මේක තෝර ගන්න උදව් කරන්න.